Nyew, obiara wͻ ho kwan dɛ ͻsesa ne hyɛber. Sɛ wo hyɛber nnsi wo yie a, ɛwͻ tum dɛ ebɛyɛ dza ebɛyɛ biara dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a wo hyɛber no bɛsesa ma edzi yie wͻ abrabͻ mu. Wͻaka ato hͻ dɛ Nyankopͻn bͻͻ obiara na ne hyɛber. Na ͻnam dɛ Nyankopͻn ammbͻ obiara dɛ ͻmberɛ ntsi, sɛ ͻbͻnsam no sɛɛ wo hyɛber a, ibotum na ako akͻ w'enyim dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a wo dwuma na dza ebɛyɛ nyinara no, ͻdze wo nsiyɛ no bͻkͻ dɛ wo hyɛber no bɛsesa.